في ليلة من ليالي وقت اللي <hesitation> رائد الفضاء قاعد ي- يتفرج في السما ويشوف النجوم ويشوف في الدنيا، شايف نجم جديد اول مرة يشوفو ما شافوش قبل، يلمع بطريقة غريبة عمرو ما شافها، قال هاي خليني نمشي نطل عليه تراش شبيه هذيا هكا؟ منين جاي وكيفاش طلع؟ ولا قال لصحابو معاه وهيا قال نمشو نشفو شنو ثما.